أفظل إني أعمل الخمس أيام بالأسبوع لمدة ثلاث ساعات <hesitation> لإنها شي يعني بيعطيني توازن أفظل بين العمل والحياة، أجدر أستفيد بعد من الوقت الإظافي <hesitation> عشان أمارس هواياتي <hesitation> وكمان يعني أعمل فترات جصيرة يساعدني على البقاء يعني منتعشة <noise> ومركزة لفترة يعني أطول.